ତମେଂ ଦୀଜଣୋଂ ଦୀଜଣୋଂ କୋ ସହୀତା ବହୁତ ମଜା କରୂଆ ଅଚ୍ଛୋ। ବୋଦେ ତମେଂ ଦୀଜଣୋଂ ବହଲୋ ସାଂଗୋ ଏମେଂତି ହୀ ବହଲୋ ଭାଵେରେ ନିଜୋ। ସହୀତା ପନ୍ଦୂତା ରଖୋ ଚା ପଡେରେ କୀ ଆଗେରେ ଚେତ୍ତେ ଵାଲେ ଭୀ ତମକୋ। ନିଜୋ କୋ ଦର୍ଖାର ପଡୀଵୋଂ ତମେଂ ଦୂହେ ଦୂହେ ଜଣୋଂ କରୋଂ ହେଲ୍ପ କର। ପୈରୀଵୋଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ କସ୍ତା ବହୁତ ପିଡା ଏମେଂତି ଟିକେ ଟିକେ। ସମଯୋ ଭାର କରୀ ଦୂହେ ପରସ୍ଵାରୋଂ ସହୀତା ଏମେଂତି ମଜା ମସ୍ତୀ କରଲେ। କଟିନୋ ସମଯୋ ଭୀ ହାସାନ ଲାଗୀଵୋଂ ଲାଗୀଵୋଂ ଇମେଂତି ହୀ ମଜା ମସ୍ତୀରେ। ଜୀବନ କାଟୀଲେ କେଵେ ଭୀ ସ୍ଟ୍ରେସ କିମ୍ବା ଦୁଖୋ ଜୀବନେରେ ରହୀବା ନାହୀ।